الوكت البيه الي كنت سيء الحظ هو من جنت دا عندي امتحان اقتصاد بالسادس وزاري وجوي بيت خالتي عدنا والتهيت مع بنت خالتي وجبت درجة خمسين حرامات وانكسر معدلي